चमेणो प्राय रात मात्र धेक्किनो छ । रात मात्रै उड्डो छ । रात उड्डे हुनाले दिन त्यो खासै धेक्किनैन । अरु पस् चणाचुणिङ्गीका जसरी चमेणो दिन धेक्किनैन् । रात बढी उड्डे उड्डो छ । त्यो रात जाँ उज्यालो हुनो छ जाँ ताँतिर बढी झानो छ । चमेणोको प्वाँख पन लामा हुना छन् । प्वाँ प्वाँख लामा भया हुनाले उड्डाइ लागि मात्रै प्रयोग नभइकन तइका प्वाँख अरुका लागि पनि प्रयोग अद्दो छ । जसरी काइँ झुण्निनो पण्यो भने अथवा काईँ उभ्भिनु पर्यो भने काईँ बस्तो पण्यो भने अँ प्वाँखले प्वाँखको प्रयोग अद्दो छ । प्वाँखइना तइका नङ्ग्रा भया हुना छन् । नङ्ग्रापन तेसाइना अड्काया हुनाले तेइलाइ तेइ अनुसार प्रयोग अद्दो छ । प्वाँखले नै तेइको आफ्नो विभिन्न कारम कामकाजका लागि प्रयोग अद्दो छ । प्वाँखनै तइका लागि मुख्य हुन् । प्वाँखमा तइका नङ्ग्रा भया हुनाले झुण्निनाइ लागि अट्टिनाइ लागि काईँ रुखैनो बस्ताइ लागि प्वाँखको प्रयोग अद्दो छ । हिट्टाइ लागि उड्डाइ लागि मात्रै नभइकन खानाइ लागि अथवा झण्निनाइ लागि पन त्यो प्वाँख प्रयोग अद्दो छ ।